ʻO ka ʻōlelo Hawaiʻi ka ʻōlelo ʻōiwi o koʻu mau mākua a me koʻu mau kūpuna. Eia naʻe, ʻaʻole i ʻōlelo Hawaiʻi koʻu mau mākua, ua ʻōlelo haole wale nō lāua. A leila, no koʻu mau kūpuna, ua ʻōlelo Hawaiʻi koʻu kupuna kāne ma ka ʻaoʻao o koʻu makua kāne. A, ua ʻōlelo Haole wale nō koʻu mau kūpuna ma ka ʻaoʻao o koʻu makuahine.